Bosaaji maudi juttudi mardi noppi manga be bosaaji rammudi bardi noppi petel. Di do jooda ha ladde be ha nder wuro pat ngam di do vowra be himbe. Di wala masibo torrugo himbe. Bosaaji mai boddi masin, himbe do nanga di yara sare mabbe siga dum ngam ainugo sare ko kuma ko nandi bannin.